Ekichweka kyenkuhura nenyenda kugenda munsi yoona kandi habwaki. Nyoowe ekicweka kyenkuhura nenyenda kugendamu nenyenda genda london habwokuba nyowe nkakura nempura London kandi nenyenda gendayo ndole habwokuba haroho ebintu bingi ebakungambira ngu London haliyo obwomezi obukugondezamu. London haliyo bulikimu kyona ekyokuba nohura no yenda, ekyo kwenda munsi hati nanye mpuura ngendeyo ndore halibyo ebintu ebyo byebakaba nembagambira.